<hesitation> Amiko aloha <noise> amiko aloha zava-maniry tsy mahare marary, tsy haiko fa tsy- ohatrany tsisy cerveau mi-interpréter an'le douleur zany i.